niin nyt ei täällä olekaan ollut eikä sitten ollut muuta että Mikkeliin aina jos mitä tarvitsi semmoista
no tuota Riepposen emäntä Hilja-emäntä kuinkas se nyt oli täällähän oli se Karjalaisen Leena semmoinen parantaja
niin se oli tuolla Hirvijärven luona asui siellä jokin mutta se on ollut haudassa se ja ja sen poika kauan
mitäs te siitä kuulitte siitä Leenasta minkälaiset meiningit sillä oli
no minä en muuta muista kuin se hieroi ja kuppaili ja sitten oli aina sillä semmoisia voiteita ja kaikkia lääkkeitä niitä niillä oli niin ei täällä ole muuta ollut mitään semmoista - erikoisempaa parannusta
no tuliko siellä Leenan luona käytyä
kävinhän minä kahdesti hammastaudin tautta
no puhutaan ne käynnit
ensi kerralla se ei parantunut mutta kun minä toisen kerran menin niin se sai minun hampaani paranemaan että kuusi vuotta oli ennen kuin pakotti minä oli silloin menemässä rippikouluun niin se on näet niin vanha asia kuusikymmentä vuotta olen ollut täällä niin tuota minä menin sitten kun oikein hampaita pakotti ja sitten se hieroi ja sitten se veti sarvenkin tuohon hampaan juureen ja ja millähän lie sillä oli voidetta ruusutipoilla ja kaikilla voiteli niin sitten oli ihan kuusi vuotta että ei yhtään pakottanut häh sitten lähti taas jo pakottelemaan sitten piti otatella pois
no tiesikös se mistä se kipu oli tullut
no eihän se sitä en minä muista että se siitä mitään olisi sitten siitä sen enemmän tiennyt mutta että sitä kaikkia jos tuli semmoisia äkkiturvonneita ja kipeitä niin että sillä oli niihin semmoisia voiteita mutta sitä minä nyt en muista enkä tiedä mistä aina ne apteekistahan se lie ottanut että ne aina kävi sitten sen luona semmoinen oikein tavallinen ihminen oli ei se ollut mikään joo ei täällä ole muuta ollut mitään semmoista aina kaupunkiin on silloin jos on mikä semmoinen sairaus tullut niin joo
no sitä kun muistellaan sitä kahdeksankymmenen vuoden takaista elämää niin silloinhan oli kaikenlaista taikauskoa
niinhän ne sanoi olleen mutta en minä niissä taikauskoissa eikä täällä niitä ollut niitä semmoisia tietäjiä eikä taikureita ei sekään ihminen ollut sellainen se oli muuten semmoinen oikein semmoinen vakava uskovainen ihminen oikein että luterilaista uskoa oli se ihminen ei täällä ollut sellaisia haastoihan ne aina että tuolla Ristiinassakin ja missä siellä oli semmoisia tietäjiä mutta ei me niitä tarvittu niitä tietäjiä eikä me niissä käyty mutta kyllähän niitä ennen aikaan oli ollut sellaisia joo ne haastoi niitä mutta ei me niistä tiedetty eikä me niiltä apua etsitty
no kyllä kai te semmoista kuulitte puhuttavan lapsena että joku vainaja olisi nähty nähty
no taisihan ne haastaa mutta en minä sitä että niitä ei näillä paikkakunnilla meidän kylillä ainakaan ollut olisiko missä missä nyt ollut mm
no pelasiko ne lehmien kanssa ennen jotkut akat
no ei ei en minä sitäkään kuullut
kun keväällä lehmät laskettiin
en minä sitä tiennyt ei näillä paikoilla sellaista ollut ei ne niiden kanssa mitään tavallisesti laskettiin metsään siinä oli ei mitään siinä tehty temppuja se kun laskettiin läävästä menemään niin ne meni ei ollut mitään muuta niiden kanssa
no onko sitä emäntä ollut paimenena
no - paimennettiinhan niitä vähän aina silloin ensin katseltiin aina ensimmäisinä päivinä kun ulos laskettiin että eivät puskenut eihän siinä muuta ollut mutta lehmätkin aina välistä tahtoi niin kuin puskea niin sitä vasten niitä piti vähän katsoa kun ne oli lehmätkin lystissään kaikki keväällä kun pääsivät ulos eihän ne sitten enää kesän päälle niin
sielläkö ne metsässä valloillaan kulki
no siellä valloillahan ne oli aina sitten kun ne kerran laskettiin
tuliko ne aina kotiin
kyllähän ne - kotitieltä kotimäeltä kun meillä oli sitten vähän tuolla niemen maalta niin sieltä oli haettava kun eihän ne päässyt sieltä tulemaan mutta kyllä ne täällä oletteko te tässä kylässä missä käynyt muualla sisällä
no ei ole vielä mutta pitäisi mennä tuonne tuonne tuonne sen Hilja Puukon luo eli Liukkos-Hiljan
no Liukkos-Hilja tuolla on vähän matkan päässä se on ei se tästä ole kuin kilometrikös sinne nyt lieneekään jaa onkohan ne sen ja että sen nimen tiedätte ja
onko se täältä syntyisin
tuolta Otavasta päin niin se tuli tännepäin niin minä en hänen - paikkoja kyllä minä tunne sen ja olen tuntenut mutta Otavasta se tuli ja osti tuon paikan
jutellaan tässä vain minä otan valokuvan vain ihan noin välillä
jaa
istukaa siinä paikalla
paikallaan
joko tässä siitä laskiaisesta juteltiin
no ei me nyt tai
ei tullut vielä
eihän me siitä
jutelkaahan se oikein tarkkaan mitä sitä ennen laskiaisena tehtiin ja syötiin ja niin
ja mäkiä laskettiin rokka keitettiin ja eihän siinä mitään muuta sitten ollut ja sitten lähtivät laskemaan mäkeä mutta se oli tapana että laskiaisiltana ne ruukasi lämmittää saunaa viimeksi sitten kun mäestä tuli
oliko siellä aikuisetkin mäessä
oli kyllä ne aikuisetkin ennen aikaa meni mäkeen sitten sitä sanottiin niin että mäkeen jos ei laske niin pellavas ei kasva että mäkeä laskettiin ja sitten sanottiin että hienoa pitkiä valkeata vahvaa sata sylkkyä nenässä tuhat siementä sisässä pellaville sillä viisiin haasteltiin semmoinen se laskiainen oli eikä siinä ollut muuta tuota pitääkö sitä sitten eri lailla silloin jos kuvaa otetaan olla vai näinikään
samalla lailla vain
niin kuin on ollut joo
no minkäslainen se oli pääsiäinen ennen
no pääsiäisenä vain kirkkoon mentiin eihän siinä mitä muuta erittäin ollut ja sitten mämmiä laittoivat ja pääsiäismämmiä
kuinkas se mämmi oikein tehdään
no imelletään ensin jauhot ja keitetään ja sitten paistettiin no erittäin oli niitä
jutelkaas se mämmin teko oikein noin tarkasti
no me tehtiin miten kukin tekee niin me tehtiin niinikään että jauhot kun imellettiin hyvästi siihen aina lisättiin että ne imeltyi ne on mämmijauhot onhan ne imellykset erittäin ja sitten ruisjauhoja laitettiin vähän sitten kun se imeltyi niin sitten se keitettiin ja sitten se kun laitettiin ja mämmituohisia kyllä oli että tuohisissakin niin paistoi sitä tavallaan mm niin semmoista se oli täällä sydänmaassa se mämminteko mitä nyt lie muualla ennen aikaankin kyllä ne sitä ruukasi tehdä eihän sitä pääsiäiseksi erikoisempaa minä muista eihän sitä laitettukaan minä muistele yhtään sitä kun ne tavalliset vain
no eikös siinä pääsiäisen aikaan ollut vähän semmoisia niin kuin taikatemppujakin
no niinhän ne sanoi olleen jotka niitä tekivät ja seurasivat niin olihan ne ollut ennen sellaisia että ne meni kummia kuuntelemaan ja mitä mutta en minä niistä tiennyt kun en minä niissä käynyt mutta olihan niitä ollut semmoisia
jaa mitä ne kävi kuuntelemassa
- no sanoivat että kummia kun ne oli mennyt aina kuuntelemaan mutta en minä ollut niitä kuuntelemassa milloinkaan ja mitä ja sitten niillä oli semmoisia että mitä pääsiäisaamunakin ensin näki ja sen sellaisia kirkkauksia ja mitä ne lie niistä niin sitä ei täällä nyt tullut täällä sydänmaassa sen paremmin semmoistahan se oli
no minä juhlapäivänä niitä tulia poltettiin
juhannuksenahan ne tulet poltettiin juhannuskokko joo juhannushan se on että se juhannusyö on että kokkoja poltetaan ja valvotaan mm täälläkin on tuo Hirvivuori iso vuori siellähän ne aina joka kesä poltti -

no helluntaipäivänä mitäs silloin ennen tehtiin
en minä ainakaan oikein tiedä olisiko niillä erittäin ollut mitä sillä helluntaipäivällä kun ne koetti vain ennen mennä sitten kirkkoon ja sellaisina juhlina niin en minäkään muuta siitä nyt niin muista mutta se juhannushan se oli semmoinen iloinen juhla että polttivat juhannustulia
no otetaan sitten joulu ennen vanhaan minkälainen se oli
no se oli aina että silloin kuusia joulukuuset poltettiin ja sitten varhain kirkkoon aikaisin aina kuudeltakin alkoi kirkonmenot ja kuuset poltettiin eihän sitä muuta niin ja ne tavalliset leipomiset leivottiin leivät rieskat ja pullat sellaistahan se oli se sydänmaa joulu
no mitenkäs tupa koristeltiin
no tupa koristeltiin kyllä pestiin puhtaaksi ja laitettiin ja se joulukuusihan tuotiin tupaan ja kynttilät siihen ja koristukset semmoinen koristus se oli siinä tuvassa
pantiinko oljet
no ruukasi ne - oikein silloin kun minä nyt olin nuorempi niin kuin - silloin kun ne pesi niin silloin ne ruukasi laittaa olkia mutta poishan ne sitten jo jouluksi otti niillä oli sellaista tapaa että ne piti silloin levittivät olkia lattialle ei niitä enää ole levitelty sinne silloin oli sellaista niillä
ja kynttilät tehtiin - kotona
no kotona tehtiin totisesti kynttilät kun siihen aikaan näet niitä lampaita kun oli ja lahdattiin niistä kun tuli rasvoja ne kun sulattiin niin sitten kynttilät niistä tehtiin ja kyllä ne kynttilät aika hyvästi paloi joulukuusessa se oli - sanottiin kynttiläkirnuksi semmoinen pönttö niin sitten kun oli ne tikut kun tehtiin ne sydämet niin ja ne pistettiin sitten niihin tikkuihin aina niin niitä kun kastettiin vain ja pantiin jäähtymään niin ja taas kastettiin niin sillä lailla se tarttui sitten se rasva ja sitten niistä tuli kynttilät se piti sulata näet se rasva ja siilata tehdä semmoinen että se oli puhdas sitten se mikä niistä suli puhdasta rasvaa miehet hakkasi semmoisessa hakkurissa ne rasvat hienoksi ja sitten sulatettiin ne sillä lailla sitä tehtiin ja piti vähän semmoisessa viileässä huoneessa sitten niitä tehdä näet että ne sitten jäähtyivät aina välillä ja taas kastaa siinä kynttiläkirnussa kun ne sanoivat sitä aina semmoinen pönttö kun oli eihän niitä ole nyt missään semmoisiahan ne entiset ajat oli
no tuo uusivuosi kyllä sitäkin juhlittiin
no sitähän ne juhli kanssa silloin ne valoi tinaa silloin yöllä se oli semmoinen se uusi uusijoulu yö että ne valoi ja valvoivat ja valoivat tinaa mm
mitä ne siitä tinasta
no sitten kun ne kaatoi sen aina veteen niin mitä siitä tuli niin sitten ne jotakin ennusti kun tuli - semmoisia kuvia että niin kuin rahaa ne sanoivat että sitten sinä vuonna saa se rahaa kenelle aina kun sanoivat - nimittivät kenelle sitä aina kaadettiin milloinkin no sitten taas kun tuli semmoinen kuin kirstun kaavainen arkun kaavainen niin sanovat että se kuolee muka sinä yönä sinä vuonna liekö kuollut - kuka lie kuollut kuka ei mutta kaikkia semmoistahan niillä oli semmoista leikkiä kyllä ne valoi sitä
no mikäs se häitä tiesi
jaa häitä
häitä että häät tulee
niin että häät no kun tuli semmoisia - morsiuspukuja tai sellaisia vain sen tapaisia jotakin sitten kun ne kaatoi sitä niin se sai sitten sulhasen sinä vuonna mm
no kyllähän se emäntä on ollut vanhanaikaisissa häissä täällä
olinhan minä nyt silloin olihan niitä häitä yhtenään
no puhutaanpas semmoiset asiat vielä
olinhan minä niissä aika paljon no eihän niissä mitä ollut ne ruukasi aina pitää niitä läksiäisiä ja sitten oli kukkaparit kukitettiin tytöt kukitti pojat ja niillä oli kukkapojat niitä pareja aina oli milloin minkin verran no sitten kun lähtivät aloittivat ne oikein ne häät ja ne tanssit niin kukkaparit ensistään morsian ja sulhanen ja sitten ne kukkaparit niiden kanssa yhdessä tanssivat ensin marssivat ja valssit ja sillä lailla no siitä se sitten jatkui sitten sai toiset seurata mukaan sitä tanssiahan ne teki ei ennen aina aikaan aika kovasti siihen aikaan häissä pidoissa niitä ei noita iltamia eikä semmoisia ollutkaan silloin kun minä olin nuori mutta pidoissa oli aina kovat tanssit häissä ja sitten ne läksiäisistä kun muutettiin noin jos talostakin vietiin että ne kotona piti läksiäiset niin sitten sitä mentiin hääpaikkaan sulhasen kotiin vietiin sinne morsian ja siellä kun sitä sitten taas aina yö miehattiin ne oli niin pitkät ne pidot ennen aikaan kun ne oli ensin läksiäiset sitten häät siihen aikaan oikein kun minä olin parhaassa iässä käymässä niissä mm eihän ne sitten enää ole niin pitkiä pitänyt ja heittivät pois ne kukkaparit ja kaikki nyt nykyisin eihän niitä sitten ollut enää mutta kyllä ne on aika mukavat
no on tietysti
sitten kun mentiin sinne hääpaikkaakin niin niin tuota ihan ensiksikin niin kun - siihen aikaan oli suuret ne tuvat niin sitten kun mentiin sinne niin pelimanni mukana se kun soitti niin sitten marssittiin ensin sulhanen ja morsian ja kukkaparit jäljestä sitten - marssittiin ja sitten tanssittiin valssit ja siitä alkoi taas toiset niin eikös ollut mukavaa
kyllä
oli se oikein tosissaan niin se oli mukavaa kyllähän minäkin vähän monta kertaa niissä olin
kuinkas se morsian puettiin
no ne ei siihen aikaan oikein nyt niin valkeissakaan puvussa ollut silloin oli paljon muodissa kun minä olin vielä tyttönä että ne mustissa puvuissa vihkivät niitä morsiamia niitä oli mustissa eikä ne maalaiset käyttänyt mitään semmoisia mutta joo ne nyt on muuttunut kaikki nekin ei niillä jos kukka oli aina rinnassa ja kukat niillä oli
no päällä päässä
no eikä niillä ollut päässäkään kun rinnassa rinnassa niillä oli kukkia ja sitten ne olikin jos taloonkin vietiin miniä ja morsian niin sitten siinä oli perhettä niin sitten sitä piti tehdä sitä myyniä ja sitten ne kukkaparitkin niille kun annettiin niin sitten ne - kukkapojat tanssitti niitä naisia ja sitten ne tytöt tanssitti taas niitä miehiä kun ne antoi näet niille sukulaisille niitä antimia silloin kun annettiin ne antoi paitoja ja puhemiehelle ja paita se on näet oli oikein sana että seitsemäntaskuinen paita puhemiehelle no puhemiehellekin kun annettiin niin silloin tytöt sitä tanssittamaan ja soittaja soitti se oli semmoista siellä oli niin - hauskoja mukavia temppuja ja sitten niitä kun noin anopeillekin oli leningit ja muut vanhoille niin sitten tuota ei muuta kuin pojat niitä sitten taas niitä vanhoja eukkojakin pyörittämään mielelläänhän ne lähtikin eihän ne vastaan pannut siitä eihän ne niin hömelöitä ollut vanhatkaan ihmiset pyörähtelivät vähän ympäriinsä hyvä ja jos oli sulhasella sisaria niille annettiin sukkia no sitten ne kukkatytöt oli sitä vasten että ne tanssittamaan sitten niitä ja veljiä niin veljille sitten paitoja ja kintaathan ne oli silloin muodissa niitä piti morsiamen laittaa paljon kintaita kaikkia mm mutta kyllä se mukavaa oli oikeastaan siihen aikaan se niiden meininki
oliko morsiamella kruunua
ei ollut siihen aikaan maalaismorsiamilla ei kruunuja ollut kenelläkään mm ei ollut siihen aikaan kun minä olin
no mikäs se oli sen puhemiehen homma
no se oli sen homma semmoinen että se kun ne kun meni pappilaankin se ne ilmoitti kuulutuksille ja sitten se piti olla vihkimisen aikanakin sen puhemies siellä aina ja sitten siellä pidoissa ja kaikessa niin se sitten oli nyt niin kuin vähän isäntähommassa sulhanen oli huoletta kaikista semmoistahan se on
nehän oli ne puhemiehet oikein tunnetut ihmiset
no niinhän ne oli mm ja sitten - se puhemies oli sellainen että se silloin kun ne meinasi mennäkin naimisiin ja niin ne kävivät ensistään aina sulhasina ja kysyvät vanhemmilta luvat se oli semmoinen muoti niin ne tuli meillekin puhemiehen kanssa se tuli meillekin ja kysyi vanhuksilta luvat ja niin
no kukas se oli teillä puhemiehenä
no se oli yksi Ville Tolvanen se on ollut haudassa luotsi Tolvanen se oli semmoinen mies johan se on kauan ollut kuollut niin sellainen ne silloin oli että ne puhemiehen kanssa kävivät kysymässä vanhuksilta ja sitten vasta sitä pappilaan mentiin ja saihan sitä kihloissa olla ennemminkin eihän sitä siihen nyt niin lupia tarvinnut olla ja ruukasihan ne pitää paljon kuuliaisiakin mutta eihän ne nyt kaikki pitänyt mutta pitihän ne aika lailla paljon että silloin kun kuulutettiin pyhänä niin pyhäiltana oli kuuliaiset ja sitten oli taas ne häät silloin kun vihittiin
no minkälaiset juhlat ne kuuliaiset oli
sellaiset juhlat että tanssivat ja kahvia joivat en minä milloinkaan ollut sellaisissa pidoissa että - ei siellä juotu eikä missään tapelleet eikä reiskaneet en minä sattunut sellaisiin pitoihin koskaan
no kyllähän sitä ennen noita nimipäiviä vietettiin
no niitäkin ne vietti aina
millä lailla
mutta eihän ne se kun kahvia - tarjosi toisille eikä nyt joka paikassa niin yleisesti mutta kyllä ne piti jossakin paikoin aina täälläkin kylissä mutta vähemmänhän ne oli mallina kuin nykyiseen aikaan ne nimipäivät mutta kumminkin eihän siinä muuta kuin kahvia joivat ja eihän siinä tanssittu eikä sen suurempia pidetty
no siellä tarjottiin sitten aina jotakin erityisempää nimipäivillä
no voihan ne aina toisin paikoin tarjota jos niin varasivat mutta kahvihan se oli se yleinen tarjous
no mikäs juhla se syksyllä oli palkollisilla
no ne ei tainnut sen enemmän juhlia se kun lähtivät silloin pyhäpäivänä mm talosta pois ei ne justiin en minä kuullut että missään ne olisi juhlinut palkka maksettiin ja ne lähti sitten ja sitten niillä oli se vuoroviikko lepoviikko ja sitten sitten menivät uusiin paikkoihin tai tulivat entisiin
missä ne palkolliset pestattiin
no ne pestattiin ennen oikein kirkolla ne oli pestuupyhiä oli kolmet erittäin ei ne nyt että tuota ensimmäinen päivähän se taisi olla - ensimmäinen pyhä tuota syyskuuta ja toinen ja kolmas siellä oikein niin kirkonmäellä että siellä oli kun - mitkä ikään semmoiset pienet markkinat kun minäkin aina satuin olemaan eihän meillä piikaa ollut eikä taas minä ollut missään palveluksessa mutta kuitenkin että sillä lailla sieltä ne monikin pestasi ne mm siitä se annettiin oikein se pestiraha ja sitten kun ne rahan antoi niin jos se piti viedä se pesti pois jos ei meinannut mennä mutta se oli sitten mentävä kun se kerran oli se pesti siihen paikkaan mistä oli ottanut ne aina tuntemattomia ottivat mutta siitähän ne tutuiksi tuli joo siellähän ne emännät oli aina pestaamassa ja isännät se oli tuossa kirkonmäellä aina Mikkelissäkin niin siinä oli semmoinen hulina aina silloin pestuupyhinä
no minkälainen se tie oli ennen Mikkeliin
kyllähän se oli huonommanpuoleinen mutta pääsihän siitä minun aikanani jo minun mutta oli sitä ennen aina valittivat että ei mutta kyllä - minun elämä aikanani niin pääsihän siitä hevosellakin ja kärryllä ajamaan mutta kapeahan se oli ja huono ainahan sitä on tehneet aina korjanneet

joo sellaistahan se oli
no mitäs te nyt sanotte onko se elämä nykyään helpompaa vai vaikeampaa kuin ennen
no onhan se nyt sellaista että kun koneet tekee niin ja on nyt tuo elukanhoito ei tarvitse apetella eikä tupetella kun heiniä on sen kun antaa ja syödä mutta tuota onhan sitä työtä kyllähän sitä työtä on mutta ei sen nyt vaikeampaa ainakaan luulisi olevan koneella puidaan viljat ja kaikki niin kuin silloin aikaan niin ne oli varstalla hupsittava -- mukavaahan tämä on eihän tällä mitä ole
no onkos ihmissuku tullut terveemmäksi vai sairaammaksi
no kylläpähän sitä voi olla sairautta tullut eikös ne nyt lie nuo miesväkikin kun sodassakin olivat niin monikin heikontunut ehkä senkin tautta en tiedä mutta eihän meillä nyt erikoisempaa sairautta kenelläkään ole ollut minullahan se on tämä sydänvika nyt jo ollut toistakymmentä vuotta jo ja nyt silmät mutta ne on vanhuuden tuomia ne vaivat niin kuin nämä silmätkin niin kun sanoivat justiin se professori siellä Lahdessa että se on vanhuus joka niitä tuo sellaisia niin se on hyvä ja se on se kaihikin sellainen että sitten tuota jos ei sitä pois leikata niin sillä ei näe mitään -- silmät on pimeät mm
mutta jäsenet teillä on hyvässä kunnossa
no eihän niillä mitään kun reumatismi on tuon verran niitä roukotellut että nyt toissa talvena vielä neuloin sukkia mutta ei niillä nyt oikein - neulo mitään on sitä reumatismia minussa ollut pitkin ikää mutta ei se ole ollut minä sainhan minä tehdä töitä ja kaikkia mutta vanhempana sitten ne koituu vähän mm kaikki ei minun jäsenissä sen enemmän mitään ole kuin noihin sormiin
no vieläkö te marjassa käytte
ei kun minä en näe sen tautta minä en ole uskaltanut kyllä minä olisin mennyt ja mieleni teki ja nyt kun kuuli oli kovasti mustikoita oikein en tiedä tulleeko puolukoita niin paljon mutta mustikoita ne sanovat että niitä on niin mahdottomasti ja minä menin tuohon meidänkin pellon taakse kun sanovat siinä on mustikoita jos niin kuin syödä näkisi minä menin yhden kerran niin ei siitä mitään tullut kun minä en siedä päästäni olla alaspäin minä kun näin vähän aikaa olin siinä alaspäin niin se lähti tuli maailma ihan pimeäksi minun piti nousta ylös ja - minähän oli koivu siinä siitä otin noin kiinni ja siinä vähän aikaa virvoittelin niin minä ajattelin onkohan täällä lähdettävä huutamaan enhän minä nyt etäällä tästä kartanosta tuolla pellon päässä mutta ei tulinhan minä omin voimin pois ei minun tarvinnut sitten huutaa tuossahan ne sanoi niityn laidassa että hän olisi ollut jos minun olisi pitänyt huutaa apua niin minä en uskalla vaikka minä nyt tuolla naapureissa ja kylissä käyn niin minä en uskalla mihinkään metsään tuosta tieltä mennä ja niin kuin marjoja katselemaan ei siitä tule yhtään mitään silloin se lyö pian niin kuin sekaisin se johtui niistä silmistä ja ne -- kovat lääkkeetkin vielä tablettia piti ottaa aina ja niin ne vielä voi tehdä sitä lisätä ei siitä tule mitään ennen kylläkin minäkin olin ahkera marjastamaan ja niitä noukki ja myi ja itselle ja ei siitä nyt tullut mitään ne oli jätettävä kertakaikkisesti kaikki ne työhommat niin
no onhan se aikakin
no niinhän se on ja lystiähän se on näinkin kun saa liikkua edes mutta kuinka moni on vuoteeseen sidottu ei mihinkään siitä voi liikkua niin kuinka ikävä semmoisen ihmisen aikakin on jos kohta minunkin mutta kun nuo silmät tuon verran näyttää aina minä lehdestäkin vähän näen - sanomalehtiäkin kun minä aina otan nuo lasit niin vähän nyt näen mutta ei kauan ja ne sanoikin että ei huoli kauan niillä lukea väsyttää niitä
onko teillä radio
onhan meillä tuolla tuvassa radio onhan se ularadio hyvähän meillä radio on niin saanut siinä kuulla aina niin
no ennen kuulkaas emäntä sitä kulki noita kaiken maailman kaiken maailman vaivaisia
niinhän niitä kulki mutta nyt kun ne on kunnalliskodit ja - laitettu ne hoidot niin niin ne ei kulje niin ne vievät sinne ne jotka tuota tulee huonoksi ja siellä on niin hyvä tuolla Mikkelissäkin niin se maaseurakunnankin kunnalliskoti sanovat toisin sanoin että Suosaari mutta kunnalliskotihan se nyt on sanotaan niin se on niin minäkin olen käynyt kun siellä on tunnettuja se on niin hyvästi laitettu ja siellä on niin hyvät hoidot ja olot kyllä vanhoista pidetään hyvät huolet nyt
vaan minkälaista se oli ennen maailmassa
no ennen ne kävi niin kuin sanotaan mieroa ne vanhat ja oli ja tuossa meilläkin oli aina niitä yötä niitä oli niitä miehiä käypäläisiä kaikkia niin niitä kävi ihan yhtenään ja kylpemään tulivat ja kaikkia mutta sitten ne hävisi pois ei niitä ole ketään nyt käynyt mm ei niillä mitään hyvä ollut olla ennen aikaa ja sitä ennen ennen kuin minäkään mitä muistan niin sanoivat aina että ruodissa kun talosta taloon niitä veivät ja - sillä lailla muuttelivat mutta nyt oli laitettu niin hyvin kaikki kun se on se sosiaalihuolto ja kaikki jotka pitää huolen kaikista ei niillä ole mitään nyt muillakaan eikä ole taas minullakaan minulla pitävät tässä huolen niin niin eihän minulla mitä ole
no mitäs ne oli ne kestit joita ennen vanhaan oli
ne sanoivat niitä kestiksi kun ne kävi toisissaan vieraisilla niin se sana oli semmoinen että kesti se käy kestiä siellä se käy täällä se oli vain semmoinen sanaparsi mm semmoistahan se oli ennen
no oliko sitä talojen saunassa noita asukkaita ennen
no olihan niitä ollut ja olihan se yhteen aikaan meilläkin semmoinen vanha seppämies vähän aikaa asui saunassa niin joo se kuoli sitten kunnalliskotiinhan ne senkin vei ja olihan niitä ennen aikaan niitä ihmisiä niitä asui saunassa ja oli ennen aikaan niillä semmoisia haikutupia ja kaikkia vielä minä näin niitäkin ja muistan mutta tuota
haikutupia
niin että ne sisään lämpisi ne tuvat sitten ne lähti muuttamaan kyllä niitä ennen oli vielä minunkin - nuorena ollessa vielä oli minä näin sellaisia joitakin
no minkälainen tupa se oli
se oli semmoinen tavallinen tupa ja uuni mutta tuota kun pistettiin tuli uuniin niin pane auki pelti tai taisihan siellä ylhäällä olla luukkukin pane ovi auki ja luukku ja haikua tuli ihan lämpiämisen aikana siltoja myöten sanoivat ei meillä ollut eikä minä mutta kuitenkin oli jotkut minä tiesin siellä kylillä johan ne sitten teki laittoivat sitten oikein piisiuunit mm niin se oli niin kuin sitä sauna-asumista ikään sellaisessa tuvassa mutta kuitenkin niissä oli sellaiset uunit että leivän voi paistaa ja arinat ja mm mutta piti ne niissä todenkin sanovat että niillä oli semmoiset lakeiset luukut mitkä ne avasi mutta eihän se kaikki mennyt se haiku sieltä oviakin oli pidettävä auki silloin kovemman haiun aikana
ja seinät oli mustat
no - se on tietty - mustathan ne nyt ei täälläkään päin eihän niitä mustia seiniä ole missään kaikki on tuvissa paperoitu seinät ja te ette meidän tuolla tuvan puolella käynyt
no ei käyty vielä
te arvasitte tälle puolen tulla
no se oli tuo miniä tuolla pihalla ja sanoi
jaa vai niin mm johan minä ajattelin että miten - te voisitte sitten tänne tälle puolen osannut minä olen tämä huone on ollut minun hallussani että minä olen täällä nukkunut ja saa levätä ja olla milloin olen sitten yhdessä siellä syödään ja yhdessä juodaan ja ollaan niin kuin saman perheen ihmiset on vai mitä
no se on mukavaa
sellaista se on meillä ollut tähän asti se eläminen mm niin niin kauan taas tein kun jaksoin mutta kun ei kerran jaksa eikä kykene niin ei ei siinä mitä
no puhuiko ne vanhempanne vielä noista nälkävuosista
kyllähän ne puhui niistä mutta en minäkään oikein niin muista kyllä minun äitikin puhui sitä että miten heidän piti aina lähteä oikein keräämään niitä kelkkejä ja mitä ne oikein lie laittanut aina kyllä niitä sellaisia aikoja oli ollut ennen eihän niitä näissä ole joo ei ole ollut täällä nyt niitä nälkävuosia
no mitenkäs silloin vuonna kahdeksantoista minkälaista se oli se elämä täällä kun oli se kapina
jaa se niin se se se oli oikein se ensimmäinen joka oli
no se ensimmäinen
joka oli oikein että sitten vasta oli ne sodat
niin
no se oli semmoista piti oli minunkin mieheni siellä mutta se oli hevosmiehenä hevosen kanssa vain tuolla Heinolassa ja mutta se oli sellaista että olihan ne vain ja ja - tarkastelemassa kävivät silloinkin kaikki viljat ja olennot ja semmoiset mutta eihän siitä nyt mitään muuta - suurempaa meille ollut rasitusta mutta se oli silloin talvella hevosen kanssa että ajelivat siellä ja olivat muuta me ei - kuului sieltä Heinolasta ihan kotiin asti ne tykin jyskeet mm sittenhän ne vasta se oli minä en muista sitä vuosilukua mutta sittenhän ne näet vasta on oikein oli ne sodat mm ja siellähän se piti meidänkin pojan olla silloinkin vielä kun pappa keväällä kuoli ja minä jäin ihan yksinäni tähän kun sotaa viimeinen sota oli se kesällä sitten kun se loppui syksyllä siellä oli niin kauan että ihan vasta sitten kun vielä joutui ajamaan niitä sakemanneja perästä niin sitten vasta marraskuussa vai missäs ne joutui ihan viimeiset pois niin se oli ihan viimeisenä se minun poikakin siellä ei sitä yhtään sitä katsottu oliko ainoa mies kyllä se oli lähdettävä silloin mutta eihän - säilyihän tuo tuolla edes elossa ja siinähän sitä mentiin siinähän ne vain työtkin sitten niin talkoita pidettiin ja toisia auteltiin ja siinähän ne sitten tehdyksi tuli johan sitä on monenlaista elämässään nähnyt mutta hyvinhän sitä on kaikista mennyt eihän siinä mitä ole hyvä että näin vanhana todenkin on tämän verran jäljellä vielä ihmistä niin
no ennen sitä pidettiin talkoita
niinhän sitä - pitihän ne niitä talkoita pidettiin
mitä talkoita
no leikkuutalkoita aina ja pitivät perunatalkoita toiset että leikkasivat ruista kun noin ja kun siihen aikaan kun sirpillä leikattiin että ei niitetty se oli sitä aikaa ei sitten ole enää kun kerran on - niitetty nuo halmeet ja eihän niitä sitten ole silloin kun ei niitetty kuin leikkaamalla leikattiin niin silloinhan ne piti niitä talkoita - antoivat ihmisille kahvia ja ruokaa ja sitten yöllä tanssia saivat niissä talkoissa niin niissä oli
vai sirpillä leikattiin
niin siihen ennen aikaan siihen aikaan kun minäkin ja vielähän sitä tässäkin kun minä olin mutta sitten kun kerran viljelykset lähti suurenemaan täällä niin sitten niitä koneita eihän ne nyt enää viikatteilla niittävät kaurat ja viikatteellahan meilläkin on kauraa sitten onhan se koneella heinät niittää ja niittokone
no montako lyhdettä sitä pantiin täällä kuhilaaseen ennen
kahdeksantoista ennen oikein täydet kuhilaat kun oli vanhaa aikaa se oli kahdeksantoistalyhteinen mm
mutta ohra
ja ne leikattiin taas ja viisikoille sitten kuivattiin ja jos sadevuosi oli niin kaurojakin sitten piti laittaa aina noin haasioille mutta eihän ne poutavuosina ohrat viisikoille ja siinä kun ne kuivui niin sitten vietiin siihen aikaa sitten puitiin riihessä ne niin vietiin sitten riiheen ja latoon jos - meni yhtaikaa että jos useampi aho tuli sellaista kolkutustahan se oli
no tekikö ne täällä - pieleksiä
kyllä ne teki no ei ne tainnut viljoista just niitä pieleksiä tehdä mutta noinikään tehtiin mekin kun heiniä tehtiin tuolta muualta vieraalta maalta niin sitten pielestä ei meillä viljoista tehty yhtään kertaa
miten semmoinen pieles tehdään
no siihen kun laitettiin aina seipäät pystyyn ja siihen väliin heiniä aina ja ja taas siihen aina riu'ut väliin ja sitten mätettiin ja oljista katto hyvänä ne säilyi talvella siinä heinät kun ne kuivana laitettiin niin niin mutta ei meillä mitään muista viljoista eikä tietysti näitä näillä seuduilla viljoista niitä pieleksiä tarvinnut tehdä
no aumoja tehtiin
aumoja no aumoja tekivät kyllä se oli totta
no puhutaanpas se aumanteko
sitten kun oli kuiva vilja niin se laitettiin aumaa rukiitkin niin kun oli kuivia oli - meilläkin tuossa takavuosina kun silloin kun metsiä viljeltiin niin ruisaumoja auma että keväällä sitten puitiin ja samaten nuo kauratkin kun ne laittoi ne aumaan vain se kun mies oli päässä vain ja latoi ja sitten oli erittäin joka anteli niitä sitten niitä lyhteitä ja silloin alempana kun oli niin silloin anneltiin käsillä sitten kun se nousi korkeammaksi se auma niin sitten niillä oli semmoiset kepit ojennuskepit joilla sitten anneltiin kepeillä minä muista mikä miksi niitä nyt sanottiinkaan sitten vielä kun joilla niitä annettiin sitten sinne auman päähän ja sitten oljista hattu päähän ja koukut sitten siihen vitsapanta ympärille hatun kun se hattu levitettiin niin siihen ympärille vitsapanta ja sitten sellaiset koukut jotka piti sitä pantaa kiinni ja hyvä tuli eikä se laskenut vettäkään sisään
no ei suinkaan
no ei en minä tiennyt meidänkään milloinkaan että olisi ollut vettä olisi laskenut sisään kun sen kerran hyvästi laittoi ja sitten kun se hattukin oljista kun ne teki niin sitten kun ne sen oikein asetteli hyvästi siihen ja sitten ne koukut ja vitsapanta ympärille hattu pysyi sitten siinä näin päässä kun oli se vitsapanta ja koukut semmoistahan se oli ennen
no polttiko ne tervaa ennen
kyllä kyllä ne sitä teki tuolla meidänkin eteläpuolella - meidänkin minun miesvainajakin niin tekihän ne itse tervaa veneitä kun keväällä tarvitsi tervata ja kenkiä ja eihän niitä aina vaikka kumisaappaitakin oli mutta ainahan niitä - nahkapohjaisia kenkiäkin oli ja sitten veneethän ne tervasi papat joka kevät aina kyllä ne tervaa teki
mistä ne tervakset
no se tervaksista puista - kannoista ja sellaisista laitettiin semmoinen tervahauta ja ja sitten se sinne semmoiset rännit ja juoksut sisään ja ja asti alas se juoksi sieltä tippui siihen astiaan se terva oli sekin mutta sitä piti vahtia yölläkin sitä tervahautaa sitä vasten miten että ei se näet se olisi palanut liiaksi tai jos se mistä olisi ruvennut näkymään se piti tuketa siitä ja sitten olihan siinä hoitamista vaalimista mm kyllä ne teki tervaa ja sitten toisin paikoin oli semmoisia että ne poltti hiiliäkin itse niin sitten aina jos mitä pajassakin käyttivät niin sitten sai viedä itse hiiliä se oli sellaista se ennen mutta se piti osata se tervahautakin laittaa minä en häntä niin katsellut miten ne aina - olihan siinä laittamista että tuota miten se laitettiin kaivettiin ensin siihen maahan ja sitten siihen sitten semmoista se oli ettehän te Helsinkiin asti tänä iltana
no ei
Mikkelissä olette
eipä me sinne ajeta
jokos te olette kuinka kiertänyt Mikkeliä
no me olimme siellä kunnalliskodissa
jaa
koko päivä
jaa siellä siellä maaseurakunnan kunnalliskodissako no vain niin vanhoja
siellä mistä oli puhetta
no niin siellä niitä vanhoja puhuttelitte eikös siellä ole kyllä hyvät olot ja laitokset
on on
siellä on puhdas hyvä meininki siellähän niitä vanhoja oli
no siellä on satakunta -
jaa ja yksi on siellä että joka kohta täyttää sata vuotta
no se on lähellä
niin että
vaan oli niin huonossa kunnossa että ei sitä voi
niin ei sitä voi paljon puhuttaa kun se ei kuule kävitteköhän te sen luona siinä kammarissa se ei kuule kyllä paljon se on meidän kylä tuolta Haajalan kylästä oli yksi mies siellä niin vanha sitten on vaikea se sanovat että kyllä se ymmärtää mutta se on niin vaikeata kun se ei kuule ei sen kanssa puhumisesta tule
ei tule
ei tule mm joo siellähän niitä on
no vielä on yksi asia puhumatta se on tuo pyykinteko ennen vanhaan se oli toisenlaista kun ei ollut pyykkikoneita
joo no eihän niitä ollut se oli vain kädet ne oli koneet eikä liioin harjallakaan vaikka ne toiset - minä siihen aikaan kun minä vielä olin riskissä kunnossa niin harjallakaan se kun käsillähän ne hieroi vain haudottiin sitten ja ja itse tehtiin porosta lipeäkin pussiin laitettiin poro ja se sitten siinä vesipataan ja se oli sitten sitä pesulipeää ja sitten kun ne hyväksi huuhdottiin niin ne tuli puhtaaksi sillä porolipeällä niin sellaistahan se oli
no missä se pyykki huuhdottiin talvella
no saaveihin vain otettiin vettä ja muutettiin monilla vesillä huuhdottiin mm semmoistahan se oli
no hakattiinko sitä pyykkiä
heh kartuttiin ennen sanoivat aina että kartuttiin vaatteita kyllähän ne piti sitä tapaa silloin kun minäkin tähän tulin niin se mummovainajakin ja se tykkäsi sitä että niin poishan se sitten heitettiin mutta että kartulla noinikään lyötiin sitä vähän niin sanoivat että ei heittää pois että ei lyö viatonta kun aina tehtiin niitä vaatteita nauroivat mitäs te lyötte viatonta - otettiin ne oikein - semmoiset tuolitkin ja sitten se karttu näet jolla sitä lyötiin olette te sen kuullut olihan se sellainenkin asetus
no mistä ennen saippua - saatiin
no sitä ostettiin ja sitten silloin kun niitä elukoita jos tapettiin niin suolet siivottiin ja niistä keitettiin saippuaa - maasaippuaa jolla pyykkiä pestiin ja sitten niitä rasvojakin laitettiin aina huonommat rasvat sinne saippuaan sellaista touhua eihän sitä nyt mistä keitäkään kun elukat ruukaavat myydä aina kokonaan liekö sitä oikein ennen aikaa ollutkaan kovin sitä ostosaippuaa en minä oikein muista oliko sitä sittenhän sitä alkoi olla semmoista kirjavaa ja onhan sitä nyt vaikka minkälaista
vaan kallista se on
joo niinhän se on ja eikös ne nyt ole nykyiseen aikaan pulverit ja sellaiset jolla ne pesee niin sillä lailla vain että sitä - poroa keitettiin ja oikein astiassa ja sitten ne juoksuttivat ja sillä porolipeällä ne keitti sitä saippuaakin mutta kalkkia mitä pantiin sekaan sitten rupesi saamaan vähän sitä myrkkyä että aina myrkyllä keitettiin sitten saippuaa ja hyvää se tuli kyllä se kumpusi aika lailla
no milläs sitä ennen vanhaan värjättiin kun oikein muistelette sitä vanhaa aikaa
no ne puunkuorillakin ne taisi värjätä no -- ja vihtrilliä ja mitä ne sillä laillahan ne värjäsi noita verkkoja mutta liekö ne muuta että puita kolosivat leppiä ja sitten vihtrilliä siihen mutta ei minun muistiaikana niin kyllä me sitten oli jo niitä värejä ostovärejä lappuja ja niillä me värjättiin mitä me nyt lankoja sellaisia värjättiin silloin jo sai niitä värejä niinhän ne haasteli mitä se - lie ollut rikseliä ennen niin ne oli kuin mitä tikkuja että semmoisia ne osti ja ja minä hiukan muista kun ne osti semmoisia ja niitä kun ne keitti ja niistä ne sai semmoista mustaa väriä enhän minä häntä oikein enää niin muista miten ne sitten niitä pelasi mutta ei me niitä niitä alkoi olla niitä lappuja ja tai värejä sai ostaa
no vielä on tuo lapsenhoito puhumatta
mm
että minkälaista se oli kun lapsi syntyi niin mitenkäs mitenkäs sitten kuinka se hoidettiin
no sitten ei muuta - no ei muuta kuin pestiin ja pistettiin kapaloon
no millä lailla
no oli kapalovyöt ja kapalorätit piti varata valmiiksi kun tiesi tulevan vain - olevan tulossa niin sitten pistettiin kapaloon ja siinä sitä pidettiin jokin aika sitten ruvettiin laittamaan päälle ja vaatteita ja sillä lailla vain vielä sittenkin aina kapaloitiin sitten jalat jos ei käsiäkään ensimmältä kädetkin ja sitten kun ne oppi olemaan siinä kapalossa niin minunkin lapseni ne pisti jo kädet suoraksi kun ne näki että kun ne ymmärsi että nyt kapaloidaan kupeille ja sitä vasten sanoi vanhat että sitten tulee suorajalkainen kun jalkoja piti oikoa kun laittoi kapaloon ja pitää pitempää kapalossa sanoivat että ei tule jalat väärät sanoivat vanhat ihmiset sellainenhan sitä tehtiin ja sitten toinen puoli se että saunojen nurkissahan ne aina löysi niitä vauvoja saunasta vain laitosta kun ei ollut en minäkään laitoksella ollut niin tuota ne vain sillä lailla löysi niitä yhden kerran kun minäkin olin tuolla saunassa kun oli vauva sitten kun toivat semmoisen joka nyt oli neljännellä vuodella vai mitä katsomaan sinne niin se sanoi niinikään että katso karsinaan niin sanoi että kun mummot sanovat sillä lailla että karsinasta kun kuokkii sieltä löytyi se sanoi niin että tuota vielähän tuolla silmät kiiluu sitten sieltä yhdet silmät kiilui ja eikä muuta mitään kyllä se nauratti ennen mukavaa niin mutta ihmisiähän niistä vain tuli ei ollut laitoksia oikein tosissaan kammareiden nurkassa - tai sitten saunassa missä vain ja pestiin itse vain niitä ja sussattiin niin mikäs puhtaita olivat ei siinä mitään ne tekivät sitten semmoiset altaat oikein puusta miehet että pesualtaat lapsille missä pestiin vauvoja näin tällä lailla niin sitten sai laittaa siihen suoraksi ja pään vähän ylemmäksi niin vettä siihen astiaan että ei mennyt korviin eikä suuhun niin se kun siinä pesi niin mikäs mukava siinä oli pestäkin mm eikä ollut vaunuja eikä muita täällä maalla se kun sitten oli ne heijat ennen aikana että niissä ne souti niitä mutta
vai heijat
niin sanottiin heijaksi ja kätkyeksi heija ja kätkyt semmoinen oli kumpainenkin hyvää niin niissä ne souti mutta eihän niitä vaunuja ollut maalla missään lapsilla niissä huijutettiin niin
no minkälaiset kätkyet
sellaisethan ne oli keikat sanottiin että - kun oikein niin kuin nyt noissa kiikkutuoleissakin on keikat mutta eihän ne niin isot semmoiset pienemmät just - saman malliset ja sitten nuo pituus minkä pituinen nyt oli niin kuin nyt se heija ja sitten siinä laidat ja päälaudat ja kaikki ja meilläkin oli minun kotoa tuotu heija ja se oli sitten hyvä ja se oli vanha mutta minä en tiedä kun ne vei kylään lainaksi mihin se oikein joutui minä sanoin että se olisi ollut mukava olla muistona se sitten oli hyvä heija ja meidän lapset ja minun - ja sitten minun lapseni ja sitten ne vei kylään ja siinä oli heijattu jo tuota minun mieheni vanhuksien lapsinakin ja se oli vahva ja hyvä että se kun noinikään heilutteli siinä oli nupulat ja se oli oikein maalattu ja tehtykin hyvin niitä oli valkoisia ja semmoisia huonoja monessa paikassa ne nitkui ja natkui kun niitä souti mutta se ei mitään se oli niin hyvästi tehty se heija ja sitten ne sai kyllä lainaksi ja sitten ne oli sitä kuljettanut sieltä kylästä kylään ja mihin lie viimein joutunut en minä tiedä ei me sitä sen paremmin sitten tiedusteltukaan enää sellainen oli ja se oli oikein hyvä lapselle se sitten kun se nukkui siihen kun vähän hiljaisesti heilutteli niin se makasi sitten siinä ihan rauhallisesti rauhallisesti nukkui ei siitä yhtään sitten sen suurempaa ollut eikä ollut lasten sänkyjä eikä muita vieressähän ne sitten makuutettiin ja kehdoksi mitä kaikkia sanovat eihän niille
no totta kai
- nunnaa eikä muuta että se kun itse imetettiin pistettiin viereen ja annettiin rinta suuhun niin siinä oli uni ja siihen kun se nukkui niin se makasi sillä laillahan niitä hoidettiin
no tutteja
no tutteja sitten oli niitä rupesi että annettiin ensin sitä tyhjää tuttia ja sitten maito mutta minullakin oli ei huolinutkaan yksi poika tutista ei millään opilla mm - hyvästihän ne vain tuli juttuun tutilla ja pullollahan ne syöttää eihän ne nykyiset ajan ihmiset ei ne imetä ensinkään kuinkas moni se nyt imettää itse se kun - nunnat suuhun ja enkä minäkään näet tämä aikaisemmin kuollut enkä huonompi ollut vaikka imetin joka lapsen
niinhän se pitäisi tehdä
niin ja niinhän lääkärikin sanoi että ei mikään sen terveellisempi ja hyvä ole kuin jos on äiti terve että äidin maito ja se on yhdenlainen ruoka aina siinä ei ollut sitten turruuta mitään mm sitten kun lapsi tuli vauraammaksi sitten annettiin sitä ruokaa mitä syötiin itsekin vähän aina sillä lailla opetettiin ja ei mitään ei ne ollut sairaitakaan ne oli terveitä
no pienillä lapsilla on päässä semmoinen pehmeämpi paikka
joo niinhän se on tuossa päälaella ihan niin sitten se taas menee toisien on enempikin sitä pehmyttä toisien vähempi mutta se ajan kanssa sitten menee se kovettuu yhdellä lailla niin niin se on
miksi sitä paikkaa sanottiin
niinhän ne vanhat sanoi aina että päälaki päälaki auki päälaki auki sanoi eihän se auki ollut mutta kuitenkin semmoinen pehmyt tässä näet näinikään oli että silloin kun ei hiuksiakaan ollut vielä niin sen näki että niin kuin se olisi ikään heilahdellut - mutta tuota toiset taas oli synnyttyään niin vahva tukkakin niin että kaikilla ei ole toisilla on tuo meidän naapuri emännän tyttö niin se kun - sille kun syntyi tyttö niin sillä kun oli musta pitkä tukka ja se oli sitten niin että oikein että se oli erikoisen pitkä että en minäkään ollut nähnytkään niitä oli naurattanut siellä laitoksellahan se oli naurattanut oikein siellä kun sillä oli oikein pitkä tukka ja ihan pikimusta mm
no mitäs kun joskus lapsilla oli semmoiset harjakset kuulitteko
kyllähän ne sellaisista haastoi mutta minä kun niin vähän mutta ne sanoivat että harjaksia luo kun se ynisi mutta niistä minä en päässyt oikein perille miten se oli sitten se juttu kyllä ne sellaista juttua minäkin kuulin että miten ne sitten pääsi niistä perille että niitä oli en minä sitä oikein tiennyt enkä minä tullut sitä ymmärtämään ensinkään
no jos tuli suuhun lapselle semmoista valkoista
no jos jos en minä suinkaan ymmärtänyt sitäkään että minä - niin oli niistä että niistä minä en päässyt perille kyllä minä muistan että kuulinhan minä sellaista että ne sanoivat että harjaksia että mistä ne harjakset sitten olisi johtunut ei suinkaan ne nytkään niistä puhu mitään enää nykyisessä ajassa semmoisista
no ei ne ei ne haasta
niin enkä minäkään sitä nähnyt kyllä se on totta siellä oli siellä kunnalliskodissa paljon huonoja mummoja
kyllä semmoisia huonoja jotka oli vähän höppänäksi tulleita
niin siellä on paljon niitä sellaisia mitä joita minäkin tunnen että on täytynyt viedä sitten sinne aina kun ne on muutenkin huonoksi ja sitten höppänäksi minustakin nuorempia on monta silloin
on on on
on jotka on niin että eivät voi olla eikä muuten niin täytyy pitää siellä niin niin se on tuon ihmisen kanssa onko teidän vanhukset elänyt kauan vanhoiksi
no minun äiti elää vielä hän on teidän ikäinen kahdeksankymmentä kaksi on täytynyt että kahdeksaskymmeneskolmas on menossa
jaa vai niin
isä on kuollut
jaa vai niin vieläkö liikkuu ja
kyllä
vai niin johan se on niin kuin minä
no ihan hyvässä kunnossa kuin te
niin tuossa jos nähtäisi toisemme niin ihan naurattaisi jo
kyllä ja muistelee vanhoja niin kuin te
niin joo niinhän se on niin mutta ne työvoimat menee ja iltasella tulee sitten väsymys vaikka ei ole mitään tehnyt niin on ihan enemmän väsyksissä kuin siihen aikaan kun töitä teki silloin kun töitä teki ja söi niin taas jaksoi
niin se on niin se on hänelläkin
niin niin se on mm vai niin teidän luonako se on olemassa
no ei se vielä itsekseen elää
jaa vai niin se on mukavaa se on oikein mukava asia mm
mukavahan tässä on ollut haastella
mukava on ollut kaikkia muistella ja puhella nyt on
onko teidän tullut tuota koulua käytyä
no ei mitään ei kansakoulua veikkoset kun siihen aikaan ollut mitään pakkokoulua eikö ollut täällä pitäjällä mitään kansakouluja muuta kuin Mikkelissä niin ei sitä tullut käytyä semmoista kuin sanottiin että kiertokoulu että se oli niin kuin kolmas vuosi sattui aina kun oli kolme opettajaa niin niin kuin kolmantena vuonna aina kyläkuntaan meidänkin ja sitä oli kuusi viikkoa aina sen minä olen käynyt pari kolme kertaa mutta ei mitään muuta koulua mm
no missä lukemaan opitte
no kotona vain alkua ja sitten siellä kiertokoulussa kotona ihan kirjaimet ja kaikki ensiksi ja tavut ja muut ja sitten siellä kiertokoulussa ja sitten vain piti pitää huolta siitä ja lukea että hyvinhän minä rippikoulussakin kiitoksiahan minä sain oikea suoraan sanoen osasin lukea niiden mielen jälkeen
no oliko sitä vielä semmoinen sellainen tikku jolla luetettiin
neuvottiin no niinhän se oli ne ruukasi pitää siinä aapiskirjassa sen tikun
mikäs se tikku oli nimeltään
no tikuksihan ne sitä taisi sanoa että sillä sitä sitten sitä kirjaimia neuvoivat ja ja ne sanoja -- tavaamaankin kun ne neuvoi ensittäin semmoista se lukemisen alku oli
no vieläkö te muistatte kuinka ne kirjaimet luettiin
no se oli se kirjaimisto oikein perättäin mutta eihän minä voi enää niitä muistaa että aa tee ee kee hoo ii jii koo äl äm än är äs tee uu vee yy ää öö jokos ne tuli kaikki
kyllä ne tuli kaikki
niin kyllä ne ja sitten niissäkin oli näet ne - kerakkeet ja ääntiöt ja kaikki sellaiset sitten minä ne tiennyt mutta enhän minä kuin monta kirjainta vielä minä taisin muistaa
kyllä
vaikka minä en nyt ole niitä lukenut kyllä minä muistin niistä vielä kiertokoulussakin käytiin niin aina lauluja ja kaikkia mitä opittiin niin ne ja ne onkin tuossa päässä mitä nykyaikaan ne saisi lukea virsiä ja muita ennen kuin ne tarttuisi päähän nykyaikana niin ei enää se ei tartu niin päähän eikä muistu entiset pysyy siellä paremmin tallessa
kyllä
niin kyllä se sellaista on
no entäs rippikoulu
no rippikoulua pidettiin siihen aikaan että syksyllä kaksi viikkoa keväällä kaksi ja hyvinhän se meni silloin meillä oli vielä se piispa Gulin isä pappina rippi-isänä meillä niin se oli täällä Mikkelissä silloin
oliko hyvä pappi
oli hyvä oli kyllä se oli hyvä ja olihan niitä silloinkin useampia ja sitten oli Markkula ja ja rovasti sitten oli vanha rovasti silloin ja
no tuliko täydet ristit
no kyllä ihan valehtelematta silloin kun siihen aikaa kun pidettiin kinkereitä ja pitäähän ne nytkin täällä te nyt ette nyt voin niistä ymmärtää mitä ne on talvella pidetään semmoinen että sanotaan luvuksi kinkeriksi papit käy ne määrättiin silloin en tiedä nyt minä en ole kysynytkään niin että - läksyt katkismuksesta ja historiasta ja silloin kun minäkin menin sitten pyrkimään rippikouluun niin minä olin lukenutkin se katkismuksen kaikki lävitse ja sitten ei mitään se kun sanoivat että kertaa vain niin sitä muistelee ja se oli aina sitten kun sanottiin luvussa niin sanottiin mutta enhän minä oikein viitsi sanoa että jos te luulette että minä kehun
no ei
mutta ne sanoivat niin että hyvä hyvä ei minua moitittu milloinkaan luvussa eikä ollut rippikoulussakaan se on ihan totinen tosi ja sitten se historia ja ne ne kun oli kerran lukenut niin tuota sitten siinä ei ne ollut mitään enää
no millaiset ne kinkerit oli sinnehän piti mennä kaikkien
no niinhän sitä meni eihän siihen niin pakkoa ollut mutta kuitenkin että piti ja ainakin sitten kun rippikouluun siihen aikaan meni kun minäkin kävin niin se oli kinkereillä oltava pyrkimässä muuten ei ne hyväksynyt ja sitten ne piti niitä jälkikouluja ja kaikkia niille huonommille mutta luvussa kun kinkerillä kun aina pyrki niin se oli se lukulista se lista sitten oli ja minullakin ja annettiin niin niin siihen jo merkittiin sitten että saa tulla rippikouluun selvästi kirjoitettiin ja minäkin pidin tallessa sen nyt se - nyt se kyllä vissiin on jo hävinnyt niin siitä sai ikänsä niin hyvästi tietää siinä lukulistassa kun oli näet ikä syntymäpäivä ja vuosiluku minä aina sanoin että tuo pitäisi aina säilyttää niin ikänsä näkisi mutta olenhan minä tähän asti muistanut hyvin ikäni
no jos oli huono lukija mitäpä sitten
mm no sitten sai sitten no tahtoihan ne nyt ottihan ne nyt niitä mutta eivät sitten oikein luvannut jos ei mitään kerran oikein osannut mutta joka vähänkin kerran osasi niin ottihan ne nyt aina rippikouluun mutta oli sellainen tapa silloin että rippikoulussakin että kaikkia - ei laskettu ne käyttivät aina noin pari - sitten jättivät että ei kaikkia laskeneet sai käydä useamman kerran sitten sitä rippikoulua huonompiakin kun oli vielä jäi silloinkin kun minä olin mutta nykyinen aika ei jätä ketään mutta onhan ne ihmiset viisaampiakin kun ne on käynyt kansakoulut ja kaikki heh kun me kun ei ole käyty kansakoulua eikä mitään minäkään niin mutta kyllä minä opin kirjoittamaankin ja minä osasin tavallisesti kirjoittaa mutta nyt ei näe kirjoittaa vaikka en minä ollutkaan näissä siellä kiertokoulussa opetettiin ja ja kotona oppi ja oppihan sitä vain kun harjoitteli kyllä minä osasin olihan minä ihmisten kanssa kirjeenvaihdossa ja osasin olla eihän siinä mitään ollut mm siihen aikaan paljon meni Amerikkaankin niin aina Amerikkaan asti sai olla kirjeenvaihdossa ja selvästi se lukea osasi mutta - nyt ei tarvitse kirjoitella
sitähän ei ennen päässyt naimisiinkaan jos ei
osannut kirjoittaa niinhän se oli niin pitihän sitä sen verran seurustella suullisesti ja kirjeellisesti että tuli - vähän ymmärtämään toisia vai mitä
no totta kai
niin olihan niitä rakkauskirjeitä laitettu vai mitä sellaistahan se oli silloinkin niin kuin nytkin
että ei tarvinnut puhemiehellä teettää
niin no niinhän se oli mitenkäs ne kaikki ajatuksensa olisi toisella teettänyt siihen itse kun laittoi niin mm
no oliko täällä metsissä - susia
ei täällä minun aikanani ole ollut hirviä onhan täällä ollut mutta eihän niitä susia
vaan vanhemmat puhui
niin vanhemmat puhui kyllä niitä minun äitikin sanoi että sitä piti aina silloin kun hän oli lapsena niin silloin oli susia ja sanoi että sitä piti aina aamusella nousta jo lehmien mukaan ja olla paimenessa kun susia oli ei ole nyt niitä ollut sanovat aina ne vanhat ihmiset että -